Manahaky anizao ñy kolotsay a frantsy añy: -Manany ñy fomban-drazan-drozy roze, noho ñy soatoavy aminy ñy fiaiñan-drozy andavanandro, ñy fañajà ñy fianakavia añatiny zay ao ;ñy sakafo noho ñy raha inomin-drozy, manany ñy jabo jaboen-drozy añy rozy, manahaky ñy bagety ñy croissant noho ñy fromazy ;misy koa ñy raha kanto noho ñy literatiora vokarin-drozy añy ;manahaky anizay ñy fetyankalazan-drozy, manahaky ñy fetiny ñy krisimase noho ñy paka.